Ostin, chacho! Que se me passó! Dispensa, ombri! Óndi es que tengu la cabeça? Ya es que ni enque ponga'l rayeru nel mobi! Que yo sé que tú eris mu sentíu pa esti i enque sea con retrasu velaquí'l mi parabién. I comu lo celebras esti sábau no te precupis que lo amus a celebral juntus. Asperu qu'aigas teníu un día güenu i que tolos tus deseus se cumpran! Si es que me passa con más genti, chacho!